<hesitation> סאו די בעסטע עצות וואס איך האב <hesitation> באקומען איז געווען אז איינע האט מיך געזאגט אז איך זאל נישט טוהן א ארבעט פאר איך ווער באצאלט, און ס'האט מיר זייער שטארק געהאלפן וועגן, אזוי האב איך נישט געטוהן עפעס א זאך- א ארבעט וואס איך וואלט געטוהן און איך וואלט קיינמאל נישט געווארן באצאלט פאר עס